So tawii miɗo waɗa njam ngal, mi waɗataa waawi njiddaade fiyaangu ngal moƴƴaare. So tawii no waawataa ngoodi heewi ngal, mi waɗataa kañum njiddaade ngal fiyaangu.